Vadi ngu ma veska ka chuan de ngia thu nget ngu seruk cha nget semek kama ma tingi de chule nget sa, chule sa ngu ma ngur ng cha renggi sevetha nget de chule nget pe sa chule sa ngu ma ngo char pekama ma millet sa chule sa ngu <hesitation> ngu ves nget ngu ves nget mek kama sekangi sa mang nget sa chule sa utnes nget ut tes nget sa uthi utmeknget da utmo uttes nget ma ut nnave va vet sa uthes nget s chule sa. Malptha ut.